زه په څارویو کې له خوځېدونکو څارویو چې ډېره ډاریږم. مثلا مار دی، له ماره ډېره ډاریږم. <noise> مار زهرجن دی او کله سي انسان وچیچي، انسان وزني. له لړمه مې هم ډېر بد راځي، لړم هم زهرجن دی. له څرمښکۍ، غومبسي او تور غڼي چې هم ډاریږم، داسې ویل کېږي چې تور غڼی زهر لري او کله سي انسان یا بل څاروی وچیچي کیدای سي هغه مړ سی.